òkísie ká ɖí màa ké nyo únà lèe, ú na bàni iku gùgùù sú ù tò dò ákple nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni, ni bàá kòéyi sú. Nànyide ú no dò ákple. Kàɖi ùú do ákple nànyide màawu, ùú kɛ fáà ni ibli ánìnɛ̀, náa náa tu inágu, únáa fe nyréwu àgbèɖi ánɔ̀fɛ lèe ké lɔ plém ú na tu kɛ̀ nìà so ìnɔ̀gù èle awu, kàɖi à bi àkàciabí ú nàá yi fùnù míá fò so ìnɔ̀gù èle aɖu <hesitation> kàɖi ùú ma aɖu kóŋ dú ɔnɔ, ú náa gunu ábu gù, kàɖi ítɛ kaɖi úni mù ánìnɛ̀ lèe u na wa óɖó, u na wa inɛ̀ nànyide àyi kàyi ítɛ úni mù únàtú káɖi àá bàni ali si à nà tú si, a ná tu ɖɔ̀ɖɔ̀ si, ùni zi kòtètè eli, ù nà wa gunubíà míá fò so níìnɔgù èle ú sú òkísie ɖìi ikle màa Ké ú nàka na mi nì íɖì màaké kɔ bú tà nìià nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni. Kása kɔ bú bí ayià àlɔ yá ù nyo nànyiɖe lèe ɖòo gó, ù na mi yifá ílogo ami ɛnɛ́ ú nàá kɛ́ so ɔ̀nàjàsì ùú nà fe ɔku màa bòo ŋo ùŋò, ú nà fáà ni ikabí ú nàfá nìi ìyè. Bù wó ko kile mù ówò nɔ̀ku ɛnɛ́ buni ìyè nɔ́ɔ̀ nɔ tú sú u na bù ù sam. Kàɖi àmà mi nyò àmà nyò òkísie lɔ bù tà mi nià yìile yìile yìile, è bèe si fà fi ití si níìnɛnù níì ɔ̀lɔ̃ ènù káèè àná mí nià, èli ígbɔké Ajafa elí bu bàni úni ka dálɔ, úni ŋɔ̀ɔ́ŋŋɔ̀ɔ́ŋŋɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni èle màa sú ù ná dakple ni bàá kòéyi mù sú kà ɖòo mù awu mu mà mi. <hesitation> Ú sú kàɖì ìkle màa ké bu mù, à nà zá túsà, ni iklé tà bànieyi ló ígbɔ é mù òkisie, ni iklé tà bànieyi ló ígbɔ é mù òkisie. Úni u na mi mìa níìbàlɛ́ màake kàɖi ùɖa kɔ ikúnyalɔbìà kayi ìgbèè fe kɔà ú na fà ni ìlɔ à kɔ màa, ù nà tú íɖigbo fè ú na fóò fú màam fù màam ùnàtù íɖigbofè si awu ú nà ninibìà nyo miáá yá bìà bu we gbíéwu ɖalɔ ása ú nàa zizi kɛ̀ so níìlɔ ènù ɛnɛ́ ún ɖìigbo únà zé fe nyréwu ikúnyà zèe fe si kɔbìà fòɖò ìgbè màa ké bú náka ka bu ìtɔ̀bu ún òkísie ɖìi ikle màaké <hesitation> ù ɖi nɔ́ɔ̀nɔ nyò ìnùkpo, ò ɖá mùà nɔ̀ɔ́ŋɔ̀ni àlɔtéya àtálɔ ábua, àá mu iku gúgú mu súù ta fɛ kɔ kàɖíni ówò mùà.